بالعطل الاسبوعية اطلع سفرة ، اطلع عالشمال ، اطلع عالمصايف ، شوية اتونس ارفه عن نفسي - اطلع العائلة شوية، لان دائما يوم الجمعة أنا اسمينو يوم العائلة ،تفرغي دائما يكون للعائلة واحتياجاتم ، واقعد معاهم، اسمعلم